Es un aparatu con dos partis, la máquina i el peal que, deque le das, pos vai cosiendu comu si huera a manu peru más faci i más ligeru.